Kaasõ vurruq ommaq väega armsaq as'aq. Naaq ommaq üteq armsambaq asaq näide man. Ja naaq ommaq tähtsäq näile, tuuperäst, et naidõga nä saavaq tundaq, ku nä nakkasõq kohegi sainalõ vasta juuskma.